<hesitation> Sakafo, izy malô karaha itako matsiro, tsy oe karaha mo zagny fa le tegna hitako matsiro, sa-sahomo, sahomo atao saoaba zeigny agnarany, de afangaro vanille iny izy, izy afangaro vanille afangaro siramamy de ampiana rano, zay malô itako tsôtra fagnagnovagnazy, ary matsiro kôa, ary agnisany haniny tegna tiako.